Raha ohatra moa zany ranon-tegna ohatra hoe mandeha roa andro regny ai de miantso le mpiasan'ny jirama regny zany de voalôhany alôha an-tegna tsy maintsy miarahaba izy hoe manontany fahasalamagna karakôry sy karakôry izy akagny de mivôlagna am'zay an-tegna hoe mipetraka amin'ny kartie araiky ôhatra zany kartie an-tegna Ambalabe ouest ôhatra de: ah, zahay aty Ambalabe ouest hozy an-tegna mivôlagna <hesitation> tsy mandeha tsy nandeha ranonay nandritran'ny roa andro de sao de mba afaka manantogno aty nare azafady ai? Magnano an-jany an-tegna amin-jare de après amin-jay magnano fisaoragna hoe misaotra mialoha.